Rí naꞌni̱ ikhúún rí na̱ña̱wu̱u̱n xkuaꞌnii rí ríndóo̱ ra̱gúꞌdo̱ꞌ náa̱ maju̱dááꞌ rí migúwán rá, rí na̱ñawu̱u̱ ikhúún nagrui̱yá mbá xúbá mitsíjñápara que rí nandoo naxnúú gi̱ŋááꞌ para que rí tséchuu nacha̱, xkhuaꞌnii rí xú ra̱bu̱ xtóó rá, nariꞌjiuu̱ rá para que rí tsí- tsíga- nacha̱, gaa̱ xkhuaꞌnii má ra̱bu̱ maŋa̱ꞌ rá pu ngruiyá mbá xú xúbá mitsíjñáꞌ murí tséꞌni ríꞌkhui̱ tsíꞌga nacha̱. Ngaa̱ rí xú ya̱ꞌju̱ rí xúrí nagrui̱yá mbá bolsá rá murí tsíjndooꞌ nacha̱, naꞌngo̱o̱ narígá nguá tiémpú xkuaꞌnii gúꞌdo̱ꞌ na̱ñawu̱u̱n rí ikhúún rí xú kósá xkuaꞌnii guꞌjuáá rá murí tsí ju̱dááꞌ náa̱ migúwán rá. xkuaꞌnii igúꞌdo̱ꞌ rí nango̱o̱ narígá mbayu̱u̱ꞌ.